Rô bòka Etiôpy ndreky zen̈y, tia mampiasa sakafo kà rô be episy àby reny. Tia mampiasa rô raha maintsomaintso àby rô ren̈y karà ohatran'ny aharondrô amin'ny episy zen̈y raha maintso reny karazan̈a. De aviô tia mampiasa tef, izy io zen̈y serealy <hesitation> na <hesitation> môfo zen̈y an̈y iny.